Te nākuení ña kuētsí ña ñaꞌa inañiꞌi ñaꞌ naiꞌɨ dɨꞌɨntɨdi ñaꞌa ínatɨꞌvɨ inu takava vií jáꞌa ne īo ínu ínani mari guana ī inakaꞌan ña vidriu ī inakaꞌan ña sementu ō súkuꞌɨn núu este ɨn núuu ɨn núu s droga ía í naxiꞌi ña ō natɨꞌu ña ne kanadá kunaa ñadɨ̄kɨn ña ñaꞌa ináꞌi e í naxiꞌi ntɨdi ne dá ku dá kuī ne te ñāꞌa te ñāꞌa kada kuení ña te ñāꞌa nakakacata ña ꞌni koꞌo ña ne kadákutu ní ña nee kúntuꞌu chitu ña kúntuku nte tɨ cata ñéꞌe ña kāda ñéꞌe ura neé kúntuꞌu ntujñɨ ñā nɨɨ ñɨ́ kúntuꞌu kuīꞌɨn ña kaꞌínɨɨ ña dava ña nakɨꞌɨ ña káꞌ iniꞌí nɨñɨ dáꞌ nte kāda ií kakū ña xin ura i ñata núu ña neꞌ i kaxiní a ti ñáꞌa nga vóꞌio kata nio dá kada kada kuení ñaíña vóꞌiō ni dé ña kāda o ío ntuvi í ntuvi iñéꞌe ntiosin ñaꞌa nakadā kuení ña nēé voꞌyo nɨ neé ña voꞌo nɨpeti ñaꞌa kádi kuení ñā tí. Váꞌa thi este kaji dɨkɨ ñaa váꞌa chi in ní ña váꞌa chi ña xáꞌan kuēꞌén chi de kueni ña ne kadánte ce ūra ñaꞌa ntóꞌo ña ne dá kada dá kada kaꞌnakaꞌan ñā iñaꞌa vóꞌyo na i dé ña ne vāci tantíjin tiempu tāntíjin ntuvi káda ne dava ña ne kueꞌen ñā ne kɨꞌvɨ ña kuéꞌen ña nánaañá niꞌ ñadɨ̄ꞌɨ̄ ña viꞌi viꞌi ña kuéꞌen ña ntíí xi nī ña taꞌan ña kuéꞌen ñā nuu iní ña kuéꞌen ñā a váꞌ thi kueꞌentio ñaꞌa ña ña kuéꞌen ñā kini kade ña kueꞌen ñā ñá kui ī nī ñá taꞌan ña ñá ku i ña kuéꞌen nā naeꞌní ña tāꞌan ñá kueꞌen ñā dāva ña ne tanta ña ne é ntaá di ꞌn ña taꞌan ña kuéꞌen ña nade kuéni ña i vá chi vóꞌyo ntadí ña kada ñee ura ne te ñāꞌa nakuéꞌe ní ña kuēthí ña te ñāꞌ káan ka ña vii da koñuꞌu ntiusí ne ñáꞌ nanꞌa ꞌñá nanīꞌ a áꞌa i dún kun ma te úvi díkō ii viíne ñá ña viꞌi ñā mii saꞌa ña ña mā te úvi díkō ii ntíko natio vi ña ne ñá nanīꞌ a áꞌa i dún kun ti du kuān tí ña ntii ña teítu ña mii ña dé kueni ña íkān ká ña vi da ko ñuꞌu ntiusi íi nadantoño ntiusí kuétsí ña. Vē tí te kadē kueꞌen ni ña íi ñéꞌe ña kuēnta xi ña vóꞌoi ō dé ia ne káda ne nakueꞌenó ña kuēsí a nuu ntiusí ne dete ne ō kuáne o da va ntoi ne o dava niñútu ña nu itó ña o nūu ña nú chiñu ña o nūu ña itsi míi kuēꞌé ña n mantadu ña o kuēꞌe ña éste má kūꞌú ne káda ne ñaꞌa tá neeste nakaꞌan ñā tsí ña vóꞌo o ni dé ña ne káda ne káꞌán ka ña ndiusí ínadantoo ño ña cuetia na koko ñuꞌu ña ñuva ngoo ñāꞌ íkatui dúnkun na kooko ñuꞌu ña ñuvā cristu icuva ngontuku io i ñāꞌa tin ka icuva ngo inantíxin ña íkatui dúnkun te ntākán ña daku ñuꞌu i nakaꞌan ña kuētíán ne káꞌan ña niꞌi ñuva ngōꞌo í nadantoo o ña kuéti ña tí é cristó ne ñée ña ñūñiví jaa ne ñée ñakɨv ña nuꞌu ñɨ́kɨ maria taka ne ñóo ntuku īo inañee o n éstē nuꞌu cɨ́kɨ dɨꞌɨngo ne dá kuidá kuī ne un kañeꞌnɨ o chīín ñɨkɨ dɨꞌɨngō ne kādākútu ne ñée ūra ikaku io ne ñée io ñúñiví ja ne káda né dukā dé dukā cristó ne ñée ña nuꞌu cɨkɨ maria ne. Dá kui dá kuine ñeꞌnu ña nuꞌu cɨkɨ maria kadá kutu n ñée ūra ikáku ña ne káku ña takaa kák ñuꞌu ne takaakáku ne ntōꞌo ne táktakaakáku ne o ntukú ioó ne kadā ne kadā ñee ña ne nté ntūvī í ñ é ña íi kóꞌo ña ñ ñúú ñuꞌu jaꞌa ne nté ntūv íi ña ne nté ntū chɨ ña ntɨkui ñíni ne ti ñaꞌa ne kada ne dukā ntóꞌo ña ne kadā í kueꞌe takaa kueꞌé ka eꞌnu a takakuꞌén ika xeꞌnu ña ne duka kueꞌe kanātúvi díto íi ña te īꞌa josee ñaꞌa niꞌ maria chi iꞌa ntiusi ñaꞌa kada ñee urā ne kada ne ntuꞌu ñā kāꞌán ña este ntu duꞌu ña ntiusi ntuꞌu ñā ñéꞌe ña kútuni ñáꞌa nē i vóꞌ io vi ña ne ne ña vóꞌio vi ña ne ɨɨn ntɨ̄ꞌɨ ñéꞌe ña kútūni ne dóko ntuī ne kada nee ntuꞌu ñā ntáda váꞌ ña ñaꞌa kuiꞌi ntuꞌu ña ne káda inka ña ntekui ñini ne ñaꞌa ñaꞌa chín estevi da nuu íni í dava ñaꞌa ne uvi dīko nántio vi vāꞌá ña ne ña vóꞌyo ntádia ne kādā ɨni a cristu kantaváꞌa ña ñaꞌa ne káda ne inka ntuꞌu ña vi da nuu ini ñane kádā kú i ntio kaꞌni e tii ñaꞌa ne kādá kutu ne asta de kaiñee ntúviꞌ i eꞌnu etɨi ñaꞌa ne ñá nti ñeꞌnu ñati ñaꞌa i kuēchí mii ñā chí de ēꞌe kuéthi ni ngó ioo. Kane da ñeꞌe kuétsi nko ño ne tsi ka i ñaꞌa ta ne na kuéꞌe ña nakuéꞌe ña vidá ña nakuéꞌe ña ntu i ña ña éste í éꞌni ni tɨñaꞌan un ni ntu intuu í éꞌni ni tɨñaꞌa ni ñaꞌa tá ne ntóto ña ne doko ntūu i ntótu ña ne kada ne kuee nūꞌu ña dukun ne kueꞌe na kóo ñaeste dādu ntáꞌa váꞌa ñuva ñā ne káda ne in kātūú ña ka né kādā ñoo íi na kaꞌanñū ñaꞌ déngo ña vóꞌo o ní dégo ne kuéꞌe o kuēnta i si ña vóꞌō o ni dego ne káda ne káꞌan ka io ntiusí inadantoo ño ña kuétsi nko káan ka o cristu ta ka éte ña nɨɨ ña ña dáñeꞌe ngo ne duko kaꞌanka io ñaꞌa i nadantoo o ñā kuétsɨ n ñāꞌa tán vií ñaꞌ tsí este nuɨ kuétsi se ñar tsé nantuku ña ñaꞌa íꞌo kuétsi ne ñóo ñaꞌ íꞌo kuétsí nko nūu ntiusí neee nū kuétsi é a tsi nantúkun ña ñoo ne da ñeꞌe ngo ño iñ ña xe nakuéꞌe ña ntu i ña ñá nakuéꞌe ña vidá ña ne kada né tsín ka í ño ne te tsī kan í ntaka io ntiusí inadantoo o ña kuétsi o ne dantōo o ña tsíin ñaꞌa tsán ne í sēte ña nɨ ñaꞌa ntadiáꞌva ña the kuétsi o ne káda ne te kāntio ntiꞌo ntaꞌa ñá ne kāntio nañeo n ña ne kada ne káan ka ño ñāꞌa i íi na nākontákan ña ñōó na kātu io kuforme íntiꞌo ni ñá ne kada ne ñɨ. Nē kade kueni ngo ne kaꞌn kayo ñaꞌa i ntiꞌo ntaꞌa ñá nñāꞌa chá ne nakaꞌa ña ñō thíi ñaꞌa á n ñádiñíni ña ño ñoꞌo ñāꞌa chá ne ntio ña ño kane ñāꞌa í kɨ̄ꞌɨn ñaꞌa í kɨ̄ꞌɨn ni uꞌū ú nga ne íkɨꞌɨn fiernu ne porque dɨ kei éee mii ñā nakaínu ña mí i ntio kɨ̄ꞌɨ́n ña ñéꞌé te dukā takai da nanta ne dáva ñꞌntava ñaꞌa ne nakaꞌan ño ñaꞌa tsín ntiusí siní ña ne míꞌ míꞌīkɨɨ ntaka ñañuꞌu mí kɨɨ suu ñañuꞌu ña é tentiusí kanakaínu ña mí kɨ̄ꞌɨn ñáꞌu mí kɨ̄ꞌɨn ñó csin mii ño nakaínu ñō ne mí kīꞌo kada ne ñi ñaꞌa i ña í kantio kɨꞌɨn ntáꞌa ntiusí í kantio nañee niꞌ ntiusí ne núꞌu ñā che ntaꞌa ndiusí ñaꞌa íi kade kaꞌnu ñaꞌa i ña kantíó ña kaantío nakueen nī chɨ kuētsi ñá kantio ntakan ntiusí ina dantoo ñā kuesta na po ñáꞌ nasēe ña kada íi mii ñā ñaꞌ kaꞌntío nuꞌu ñá niꞌntiusí ne ma te taꞌan ñá mate dɨꞌɨ ñá mate suva ña mate íꞌa ñá ma te íꞌa ñā ni ña kantíio ñaꞌa i nuꞌu ña ntaꞌa ntiusí no ktsi te mii ñā ñāꞌ nti nakainu ña ntaꞌa ntiusí núꞌu ña ne ñá kuinadēé ña éske dā kaíta ka ne ñóo inante ño ia kadaé kantio nkukio ntiku ño uun táꞌan nko kantioko kio koto núu ño uun taꞌan kō ne. Kiꞌō tsi de kueni nkō tsí kiꞌo ti kantio kiꞌo mateꞌúra di kioku kiukun kunúu o niꞌi ña ñeeīo ndiniꞌ ñantaa ño nte káꞌnte tsin ká dini ñā ne ō ñāꞌa dií kaꞌán ntiosi itú a ngo tsi án taꞌvi dií tañuꞌu o ñaꞌa diniꞌi nko kuní i dií ka í taꞌan gō ne pues káꞌa o itsi nkō ne kueꞌen ō ne mate ío chiuun nkō matē io un stuku ñaꞌa uun mantadu kiꞌó ne ñá ntɨ de iō ch á tsi nēi de kueni nko ne ikiꞌo ne kiꞌō da nte kaꞌ io kaꞌiō itsi nkō ne kánuu io itsi nko kueꞌe o ñée io nu viꞌi taꞌan go ne kaꞌan ño ntiusi niꞌá ne kaꞌan ñā tsí kuta ní io má viꞌi ne táñaꞌu ɨñu tukúú nuu kóo io ne kueꞌen ño kātúí io nántaa ño niꞌi a ñée ura netsí kakaꞌan ña tsi kúta níi kuꞌun jafee kútā ni díkonka un ita káda ne kuta in niia no mese ña ne séku ñá un koꞌo un koꞌo nte ñú ántutsi ne á kandukúñu ne o kāntuīúvene ō ñaꞌ nañaá ña ne o kāꞌntu ntɨ̄ɨú nañaa ne séku ñá ne kakáti kaꞌan ña tsí ká i ña nko sékū ñá ta sá kafe ne kan i ña ngo váꞌa ti ñɨkɨ nté ká ne ntōo ne vaꞌa thi ñeén di vaikoton nu ne ntɨ́ꞌɨ dukān kaꞌan ña ne viꞌ dini ñaꞌa iñe iō viꞌá ne kanee du ka io nú ntiosí ti. Te tsīn ka íño í vi dá dií niꞌi ña ngoo ntío na kuéꞌe o ítuiengo ntiusí ne ñaꞌa tá ne ntui vi dádií ne nakaꞌa ña teeñoo káda ne ño ne nañee o nīꞌi ña nañee o ntaꞌa ña vētsí te ñoo ñaka ntío nañee o ntaꞌa ñá ne kádaā ne mate ñaa tsin mate ñaꞌa sá ne ntio ña ñōo ñāꞌa tá ne intadiáꞌvi ña kuētsí ngo i ne vetsí te īño ñaka ntío ñakantío nañee o ntaꞌa á ne ñá nañēe o vtsi ña ña té kuētín ña sī é tsi kuétsi mi ngo porqē tsi ñakantío kani tutu nkoo nen kakaꞌan ña ñá kantio vii ó nei kakáꞌan ña ñaꞌa tá ne ne kantáane kantío ña ne váꞌo iō kúna ni taꞌan nko ntio ng taꞌan ngōó ntio ngo ñaꞌa ñaꞌa díi án ɨ ntiusí kakaꞌan o niꞌi ña o naitaꞌango niꞌi ñá ne vóꞌo yōtsí kakaꞌan ñō niꞌi ña vóꞌyō tsí ō ñeé ña viꞌi ngo ne á kañaa ñoꞌun ista ne o o kañiꞌi ō di uun tāsá kafee uun tāꞌvi í tañuꞌu ne o mate ña kadio nuo tsi ñeé ña viꞌi ō ne kaꞌan ño niꞌi ñā tsí nakuta ní ña koꞌo ña kafee koꞌo io kafee niꞌi ña kani édu ka nuú ntiusí ti te te tsin ká í ntio ngo ntiusí ne ntio noo taꞌan kō ne kane ntáa ntikā tsí kan nakoko ñuꞌu nkō ntiusí ti dava ñaꞌa ne nákāꞌan tsí ñaa ti kɨñuꞌu ne kakudijan on ntiusí kādā ñeꞌ ura ne ñaꞌa tsi díí ñi nī ñá tāꞌan ña díí ñin nī ña vevií tsi kāꞌan ña nai kantío kāꞌán ña kueꞌen ñā nuu iní ña kueꞌen ñā. Kueꞌen ña nakadiá īchí kueꞌen ñā kueꞌen ñā kakudi ña iní tāꞌan ña kueꞌen ñā tsí kade kuini ña ti de i te īō díꞌi ñā ñá ne íkade kuini ña tsí i dúnkun tu ña ñá ntaā té tsin ɨ ñuñivi ja ne te īō víꞌi nko iō ñúꞌu nko iō ne kádā ne ndɨ̄ꞌɨ chá koó ño ne kada ká io nuu dɨkɨ nuꞌu ñɨkɨ ñaꞌ ña ña dɨꞌɨn go ne kada ñee ió koꞌo iō ñuꞌu jáne ña sáꞌan kaniꞌ ō ñá sáꞌan kani ō tsí kantɨɨ ntaā io kada ñee io ñá ne ikaku o ñādɨ̄ꞌɨn go ne kadadukún nu ñaꞌɨn tāꞌvi díi doo ñoo ɨɨn taꞌvi dōo i dukún nuu ña ño ne tsín kā ne un di tɨꞌɨn go ne uɨn din duꞌnu ngo ne tsín kantie thikan nuu ñō káda ntaka o ō ña kada ñá sáꞌan io iña no ño ne ña sáꞌan kaniꞌi ō kada ñee ño nee ñuñivi ane tānpáó ko ña sáꞌan kuniꞌ ō kada ntáka o ō ña chí ta kaa ñee o ne dukun ntaka ō ne tsín ka ii ntiusi né kāntio ñaꞌa i váꞌo ō tsí kūnani taꞌn go o ne ñuꞌte ñute ne nakoko ñuꞌu nko ñāꞌa ntē dete ō kuáꞌa o niñu ne da ni ngá ura ne nakaꞌan nko ñāꞌa nakaꞌan ño niꞌá xi nantádiáꞌu ñaꞌa i un ntɨꞌɨ́ katōdító ña ño ntádiáꞌu ñaꞌa i ntío ñañó ñee o ia mate aniꞌ kúñū ñá io ne ō niꞌu ntaꞌa ñúve á o ne ō nīꞌi. Iɨn ntuchi caió ne ño ne ō itā ni nté saꞌa ñañó ne ñoō ne nakuéꞌe o uda kaꞌa nú ini ñaꞌa kaꞌan ño niꞌi ña tsí ntadiáꞌvi kueꞌen ña iniꞌingo ɨ ñáño ma te ta ka ñaꞌa nakaꞌan ñá ne ñá añuꞌu né teꞌe ō ia ngo né dunjuān tsí kadēñú chi u vē tsí te ñāꞌa níꞌicñuu ká io o kañiꞌi o o ñaꞌa tanúu ngo ne míi nīꞌi chá kaiō káda ne káꞌan ño ntiusí ne na nacēē ña viꞌ dá kaꞌ nú ini nu ngo na ntadiáꞌvi kueꞌen ña thí ntio ña ñōo kane porképro kēti dava ñaꞌa ne nakaꞌan ñ ñaꞌa thí ñuꞌu né ntio ne tē kuntingu o ntiusí vetsi ntíkon kaꞌan io íka íi kakuntikun o ntiusí kuanto d ke ñaꞌa kañi ni o ñaꞌa ñá kañini ō ñaꞌa ne adunju ña ne án á dunju ñá ne ánɨtɨꞌtɨ ñā ne o déꞌen ña ne o kuiñī ñā ne án gērió ña ne o ntīi kún ñuú ña ne ñáꞌñīni o ne ntií ka ntiusí káda ne uu vi da vete ia kaꞌan io i kakuntikun o ntiusí te diñi ni o taꞌan go tē nantíje tí kakuntikñu ō ntiosí né kada ne káda né ntio ngo taꞌan gō o taꞌan g ō né kasini o ñaꞌa kantaa ño niꞌi ñā katanú taꞌan ko ñāꞌa ichi ō ceé ña nú viꞌi nko o o kuēꞌen io dinú viꞌi ña ne te vóꞌo io kāꞌán ña niꞌi ngo ne a suni kakáꞌan na ña ñoo í koꞌo ō di n ka feniꞌi ña ora te ñōo ñee ia ntiusi viꞌi ngo ne. Kakaꞌan ñō niꞌñá ne nakuta ni ña na koo ña siyá na nakoꞌo ña dikɨn ta sáka feniꞌngo kada né te ntā ni é stí ntioo nius kauni ōntiusí nté kadā ne duku ntio ngo taꞌan gó a síkun de kēintusin ntío ñayo ne duku dē verngoꞌō intio ngo taꞌngo ñúñɨví jan tsí nka i ii xte kantio kaꞌan ñú ne tsí nka kaꞌan ñú ne kotekún ne nto naa kaꞌan ñu ne kuéꞌnī nó kuenta ti ne kakaꞌan ñu ne ñá te vidā veté ti jáꞌ ni ín ntaa.